اكثر لعبة احب العبها لما اكون بمفردي. هي تحدي الالغام. ابحث عن الالغاز الذهنية او العاب منطقية على الانترنت. وابدأ احلها. هذه الالعاب مش بس ممتعة. بعد تخليني افكر واكون مركز. وانا احب التحديات الزهنية لانها تساعدني اتمرن عقليا واحس بالانجاز لما اجدر احل الالغاز